So mi nani un inni kalimaawa surprise ko wiyeete "mamaki" yannde ko baba am sodaaniyaam fuccu mi siftoroyta, hiraaɓe sukaaɓe am nani belɗum, ngam ɓe maggoto dow fuccu.